Sakasam anagm. oku ose ma chip otagh che awona gah eroka akwa togha isa ake. asi mbi kpa ake-ya mayini-oyini obera aga asi edok-edok. aka togha ake yi eroka akwa <hesitation> atogha ebong akuma ebibire bek kup. aka arowa atogha asi mbi kup. aka arowa atongh asi mbi atena abara ayok asi-odik-odok akeh nnewana efuuna ke kwu ebi. akuma aku- o wuwu mawanne. ndomaya acha otok ya itami oge. kwo-yenibi ake achi-duk pamatima asi ebongha cha achea erese doma. nnaghka asen ana. agie ake agbok mi chip. acheden atini asi ake. asi mma ase macha-abeh mma fuffu. akwa kima aka kima agbowo che beh chip akwa dogha anouna. aka nouna oka tongha asi ake okwu timi ana oka eden cha odaghe beh awira erese ede ke-mma mando kwa ake ekpo-mbo eke ebia akuma che acha-ebona aki ebong achara akwa togha erese indoma abenbe chi edere ma-awa-awa afa achi. asuka chi a chioma ukuria <hesitation> asa-ache omikoria. nni ediei. eke diri nna achi. achi bi-bem akah acha adeb roto ottok fu diri biden. asi peh diri biden amana akara atuk pab dui bi bem akwo. aka kwa ayame arese edem-edem 'm. machi okwa kwu mani kwe ode okwa kwu okum afuma achina se okwe kwe odun beh-beh boh akam obi fu asi asum ama yene obi fu asi asum ama yene obi fu beh mma bona erese ka obi-fu osaph-osaph. abara achina se okwuwa kwa osopong apiri se okwuwa nwo beh boh akam erese okwiri beh beh bang asi ke kwa beh ma maya erese. erese bana ewo me swap ode-bi okam beh abon sa okwu kwa asi eneng kubira okwa okpei kwu ode bhe akam beh abon ku obin ere se ndo ma chip. erese ndo ma ekap-okap weh. ko okwuwa kamanga ma-erese ku kwan okwiri beh ama-mana okam. achin sa okwu wa wo kwe osopong amana okum ya kwa osopong amana okum ya kwa ase 'n rase kwa ka-wu-okam <noise>